जब दुश्मन जानवर हमला करत है। तो अपना गैंडा सींग से बचाव करत। ए हमला करीब में मजबूत हथियार की तरह काम करत है। गैंडा अपन इलाका को बचावट खातिर, दूसर गैंडा ते लड़े करत है। और समय सींग से वार करावे में काम आवत है। जमीन खोद के खाना खोजउ। जैसे जड़ या पानी निकालवे के खातिर भी सींग को उपयोग करत है। जब दुश्मन पास आवत है तो गेंदा अपन सींग ते दिखाके भय उत्पन्न करत है। ए सींग गैंडा के ताकत और पहचान को दिखावत है।